ס'דא מענטשן וואס זאגן אז פעטיגע פיש, אדער בלעטער, גרינע זאכן, ניסלעך אין טונקעלע טשאקאלאד קען העלפן אין קאנסענטראציע און אין בעסער געדענקען זאכן, ווייל ס'העלפט ארויס מיט די מח.